Më yë mukakajpë dun mëdë tëy mukakajpë ad'a yäbë kap yë jyatë ma'ayë madaxyë mukakajpë jak mëdë ka'ap du ma najtyë wi'idytë jadun, ji'i mëdë yë jyumëjt dun i'ixpä, i'ix tu'uk, i'ix mokoxkë mëdë i'ix majkëm, jadun dun mukakajpë a'ax dun mëdë, kap miayë të a'ax je kyax tubë'ëk kudu'ump ë.